जापान जो देश होन तेइके इतिहास का भूत जाड़ा महत्व होन। तेतेक जो इतिहास कर तेनुक जाड़ा जापान देश महत्व देण। जापान देश एसो हो जो कुणी विदेशि भी आला कुईं तो तेसका से भूत समान करोन। और जापान मुञ्ज जो बोध झेन धर्म के लोग होन एनुका से फेर भी पालन करोन। जापान मुञ्ज सुवचता का भी भूत जाड़ा महत्व होन।